Awʋ ʋtɩava ɔlʋwɩnɩ la biku ɔmaka kʋ ɛkʋ kɔmaɣa nʋ alɔ ǩawu la alʋɛdɩnɩ kʋ ɛkʋ nadʋnʋ afa nʋ aɣla ome yadʋ nʋ afa nʋ kadʋ tɛkʋɛ ɔlʋna kɔdʋ nafã alo nʋ itsede kɔdʋ afa nʋ aɣla alo mɛ ezele ɛfʋɛdɩ nʋ alieli kʋ alʋ kamaɣa kpla ɛsɛ au moins anama tsi naɣa ɛfʋ nʋ nʋ atayaɣa kpla ɛsɛ au moins anatsi ɣa ɛfʋnʋ nʋ ̌atayaɣa fʋsʋ ɔlʋna alo tɛkʋɛ ɔma kakʋ ɔlʋna madʋ alielu kawʋ bi alo itsede madʋ alieli kawʋbɩ mɛ kʋmadʋ bʋbʋ kalɛ tɛ nabazɔ nʋ tɛ abanɔ alo tɛ ņ̧abanɔ mʋ ekele tɛkʋɛ la mɛ anʋ nu tɛkʋɛ bi ba zɛvine blamɛ anama tsi nekele ɛsɛbɩ alo tɛ namatsi zɔnʋ tayaɣa ɛmɛ alo nu ttayaɣa natɔlʋ mɛ aba zɛnɔ yolidu mɛ a ʋfʋamʋ bɩ lafa bʋakʋ mʋ aka kʋ aliɛyɛli lɛ fanyi la ka adʋ ɛkʋnɩ nʋ alieli kʋ alʋnɩ kana ɔlʋnɩ nʋ alieli kʋ alʋnɩ natsi fue ɣa ɛfʋnʋ kʋ alʋ natsidu kʋ ɛfʋ natsɩdʋ la ɔbaka kʋ alʋsialʋ maɣa nʋ alɔ ɛfʋ one wanɩ dʋ ɛf̧̧̧ʋ obebe wanɩ dʋ ekele ɛfʋɛdɩnɩ kʋ alʋ afɔnana ɔlʋ kʋ anana ɣa ɛfʋnʋ bʋa awʋ ɛfʋɛ nʋ ɛmɛ anekele ɛsɛdɩ kpekpe au moins ɩtɩ yɛ kpaa kʋ nɩdʋ ɛmɛ aa ninamu ɛkʋ dolɩdɩ kpekpe nʋ ɛmɛ alɛnɛ kʋ ɛkʋwanɩ lɛ aa amɛ la kʋ ɔlɛ au moins ɛmɛbɩa edolaka alo amadʋ ɛkʋ nʋ ɛmɛ bi kɔmaɣa nʋ alɔ au moins adoladʋ ɛkʋbe dɩ nʋ ɛmɛ mɛ alʋ wanɩ dʋ ɛmɛ aka ba ɛmɛ mɛ akekele ɛsɛnɩ bʋa ɛmɛ taa ŋnŋn ele ̌̌̄wahia nʋ kamadʋ ɛfʋ na ɔlʋ nʋ tɛkʋɛ ɛfʋyɩ ɛkʋ nʋ ɛmɛ mɛ ʋdzanɩ keke dola dʋ ɛmɛ mɛ alʋ kaɣa nʋ alɔ mɛ akan ɔlʋ la mɛ kafana tʋɣa ɛsɛ nʋ ɛfʋ benenɩ mɛ ahia wʋbɩ kʋbana ɔlʋ kʋbe vo nʋ awʋɛtʋ lɩ